guyya suni malani <hesitation> ach safar gar sunni ijemet dursa mii kinki gurreda sutkass tintit yaani won ak gii woyaa tintiya woya anin tamania tinti ta an lilla fed lilla jellad woya akkasisun kulli gurrede ijemani woyya ak shatiati fullana koffia won ak kitabati ka an deke ijemuni won sun tuttu ijemani dub aminnen won dibbi taanin fudeddet mm mayyedeni won ak visafa id tinti won tuuthu kulli gurredde ijemani ta arrafeden